இடுக்கி பொருள்களை உறுதியாகப் பிடிக்கப் பயன்படுகிறது. அவற்றைத் திருப்ப வளைக்க அல்லது கையாள. அனுமதிக்கிறது உங்கள் விரல்களால் பிடிக்க கடினமாக. இருக்கும் சிறிய அல்லது வழுக்கும் பொருட்களுடன். வேலை செய்ய அவை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.